أكلي المفضل هو الكسكس، خصوصًا لما يكون مع لحم الضأن، أو الدجاج، ويكون مليان بالخضرة، أما بالنسبة للفصل أكيد يختلف شوية، في الصيف نحب المأكولات الخفيفة، زي السلطات، والمقبلات خصوصًا لما يكون الجو حار، في الشتاء أفضل الأطباق الثقيلة زي الطاجن، أو الحساء الساخن.